मेरो देश नेपाल झिक्कै भाषाभाषी, सँस्कृति भएको देश हो । केइकी एइ मेरा देश नेपालमी १२५ जातजाती तेइ अनुसारका भाषाभाषी पन छन् । भाषाभाषी अनुसार जातजाती अनुसार छुट्टाछुट्टै अँ नाता पन लाउना छन् । कपणा पन लाउना छन् । उनी आफ्नो सँस्कृति अनुसारका अँ कपणापन लाउना छन् । अँ कोही विदेशी साथी मुखीलाई भेट्टाइ लागि अर्को साता अर्को हप्ता मेरा गाउँ आयो भने उइगीलाई १२५ जातजातीमध्ये को निगो मान्ने छ उई अनुसारको प्याक अरिदिने हुँ । मेरो आफ्नो चलनचल्तिको लुगा उइगीलाई दिनेइ हुँ । यदि उ निगो मोनन भने उही अनुसारको अँ उल्ले जे निगो मान्यो उही कपणा दिने हुँ । अब मुख्यअरि मु उइगीलाई नेपाली दाउरा सुरुवाल न्नन नपाली कल्चरको हो । तेइ अनुसारको दिने हु । यदि त्यो मोनन् भने निगो मोनन भने अब उही अनुसार उल्ले जो निगो मान्यो तेइ अनुसारको प्याक अरिदिने हुँ । यदि अझ कोही स्वाइनी मान्छे आया छन् भने त उइगीलाई गुन्ने चोलो वाउँछि हाम्रा गाउँठाउँम्णा लाउने भोटे तेसातेसा कपणा दिने हु । अब पुरुस आया छ भने उइगीलाई अँ मु दाउरा सुरुवाल नै सुरुमी दिने हुँ । तेइपछि उन्ने जे चित्त बुझाएन भने अरुअरु कपणा पन छन् जे छन् तेइ अनुसारको दिने हुँ ।